ପାଇଲ୍ଟ ଏବୋଂ ରାଉଜର ଵିଵୀନ ପରମୁଖା ପ୍ରକାରର। ଅଚ୍ଛୀ ଜେପରିକ କୀ ଡ୍ରେସ <hesitation> ପେଂଟ। ଜୀନ୍ସ, ଖାକୀ, ଚୀନୋସ, ଲେଂଗୀସ, ଓବରାଲ। ଏବୋଂ ସ୍ଵୀଟ ପେଂଟ ଇମାନୋଂ କୂ ତାଲେ ମୌନୋସାରେ ଫେବ୍ରିକ। ଏବୋଂ ଓନ୍ଯାନୋଂ ବୁଏସିଶ୍ଟ ଓଡୁଯାଈ ଵିଵାଈତୋ କୋରା ଯାରୀ।